Li muniti sunnu frisati picchì, nta l’antichità, si usava frisarili pi evitari ca li muniti d’oru s’alliggirìssiru, dicemu. Na vota l’oru vinìa raschiatu pi fari àutri sordi, facènnucci accussì pèrdiri pisu a li muniti. Oggi sunnu ancora frisati, non sulu pi un mutivu stòricu, ma puru picchì c’è un novu scopu: chiddu di pirmèttiri a li cristiani cu difficultà visiva di capiri lu tagghiu di la munita cu lu tattu.